Kuako jae mopetɨ tembiporu ikavi gueva, ñañovatu vaera maendunga tembiureta aguiye vaera oikomegua yandegui jarea ipuerevaera araku yave ɨ ñamoroija pɨpe, jare ikavi mbae ñamomantiene vaera ikavirupi, jaera oyekua kua heladera, jaere oparavɨkɨ corrientepe